الوظيفة الي- الي انا رح نكون فيها مليح بدون شك هي وظيفة <hesitation> البناء انا نحب نبني ونحب دايمن نحوس كيفاش نبني جسور ويعني ونبني عمارات دعم- متاكد انو نصلح فيها